Lu essiri umanu è na speci sociali e ‘un pò viviri di manera sulitaria. Tutti avemu bisognu di lu cuntattu cu autri pirsuni pi stari beni. Di lu stissu motivu, si na pirsuna si voli alluntanari e viviri na vita sulitaria, chissu veni sintutu macari di li pirsuni ca prima eranu a cuntattu cu la pirsuna sulitaria, quindi havi effettu macari ncapu di l’autri.